Añave rupi baraiki jeko pegua yande yayukuae cuida pe jaema yaiko ma karai reta ipitepe. erei ko jekuaiño yande maendua ñanereta re kaa rupi jaema se, sekiren kuawire iru ara rupi ayapo seyeipe teta eh koti campo koti kaa koti